முதலில் வரைபடத்தில் உங்கள் தற்போதைய இருப்பிடத்தை அடையாளம் கண்டு, பின்னர் நீங்கள் விரும்பிய இலக்கைக் கண்டறியவும். இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை அளவிட வரைபடத்தின் அளவைப் பயன்படுத்தவும், மேலும் சாலைகள் அல்லது பாதைகளைக் குறிக்கும் கோடுகளைப் பின்பற்றவும், நீங்கள் பயணிக்க வேண்டிய திசையைத் தீர்மானிக்க உங்கள் சுற்றுப்புறங்களுடன் (அதை வடக்கு நோக்கிச் செலுத்துவதன் மூலம்) வரைபடத்தை சீரமைக்கும் போது. ​​அடிக்கடி அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தவும் நீங்கள் பாதையில் செல்லும்போது நிலை துல்லியமான திசைக்கு, நேரான பாதையை பராமரிக்க வரைபடத்தில் இருந்து தாங்கு உருளைகளை எடுக்க ஒரு திசைகாட்டி பயன்படுத்தப்படலாம்.